Fiheverako toetra n'ny dauphin an rehefa misy olona rendrika an-dranomasina de magnavotra olona izy de rehefa sea- fotoagna le mavaôka ban <hesitation> dauphin-gna be de <hesitation> misangisangy; milalao miaraka miloma- miaraka mandro amin'ny olona m <hesitation> magnavotra indrindra fa rehefa olona lentika sitrika be igny d magnavotra izy ataogny amin'ny torapasika olona de avotra sômatsara.